Jarohatni <noise> iliq suv va sovun bilan yuvib, toza latta bilan quritish kerak. Antiseptik surib, yara ustiga steril bog'lov qo'yib qo'yish kerak va infektsiyani oldini olish uchun bog'lovni muntazam almashtirib turish kerak.